Pse po insiston me këtë pytje? Ta kam than jo nji herë, po nimi herë edhe ta kam spjegu edhe t'kom thon q'i sen ska t'boj kjo me ty, po gjanat jon qashtu qysh jon. S'ka kurgjo ma tepër çka me t'spjegu ktu. Ky osht vendimi jem edhe nuk duhna unë ty me t'jep kurrfarë pergjigje.